Toko ge, haiwan haga-haga dadi ngone se piara ena mote kene sodo lamo ge, ena na nao ngone, ena tagi ma gulu gatebe bato, se ena ma madihutu gahi i karo ge, ena loya hanyato ma madihutu ma oli ge